﻿To Ance ka shawara mandi nala tama, nala tama akata lewai, a anca ꞌyan idai ɗakwarau ka bara ɗakwaraye ka eyi teɗau akata kuwa, anca kicai ka baru ɗakwara ka teɗau baiye menyi e ka 'yawo bai ɗakwarai Ndiƃakau akata ndaru, cawane kaye da a'a cawane ka mizi sai kabai yanɗene ka ɗakwaraye walankaye da a'a amƃi 'yawabai ka nayi ance kice lew ta mendau taune taka a kwarau tingenekau a kwarta mizibai ditama ka bai a ndala ma cawan nala bara ɗakwaraye sai 'yan teɗau a'a nga 'yamfa ndalau bata kwartum ku nan tingenta kwarsu kara? a tingenta kwarsu bilan a kwartau anka ngaƃi ka barebai caƃ ka barebai ko abakau ka waɗabai ko kuma a'a cidansu ma 'yakau soko a'a ammafa kwalabareye digo yanau telau a kayi saboka mandi kada ku bare ɗakwarau ikabai yaru ma ina teɗau aka kayi ndanka na teɗa wadi ko gidi makwobcisu inafa nan ndenaka a gitikau na ilene to 'yan kara a'a ai wane raine lewhini da ndalau bata kwarhinnau kanaka kara? aa indai anka wane ee kwarta wane ya baru men kau. A'a kwarta anka wane <hesitation> kai jie kwarta annka wane "yawabai to ka mentasi a gida ƃbima in ka tingenau ka ndala makalama wadima na tamaka wawai saboka ɗakwara ƃi ma barese bai to dikau kuma ka kalakaye ka tame da kakale kau tingensu tambai su "yawabai ka barka baiye sai ka nai kabaiyi sai memyi "yutaka ka <hesitation> Ngabi dai mayulewita kwarta anka ngaƃi inafa anka wane tama kannau da kwaraƃi da "yawabai ko abakabai ka waɗa, dusus "yakau bone a mendai to tamantika gidaƃi ka in ka dai ka a Ndagaiye kada to ancai cawan dakwaro cawan baraka barini nai bi mandi ndane kau teɗankau ɗakwaro ye to koma kandalo koma sau ko bazin menmandi nanaitikau baranka dikama ka tingi a boyi. Na tama da to ance kice sai dai ndetu timekau da tofa ai mizici ka eyibai eyi teɗau "yan teɗauye tame da e ancai cidan mangaƃi dusafaka jire. ﻿Na buntatuku bai cidan ma wane ngabi kale bosu mangwai dusu cawaka mendai bai dusu cewakai ɗakwarabai dusu cawan ɗakwarau bai ye kun ndetu ku wai kutame ku ai tindau ma jagau waɗi miya zafka mu tamantuku bai to dumu mu tamantukusi a'a kwartan kau ngabi be'e barasu ɗakwarau to barasu ɗakwarau don munaƃi 'yakau kawa ka ɗakwarabai cawaka ka ɗakwarauto shikke nan na asa ɗakwaraƃi na bara Ndage gaɗa a a donye sai kanai "yan tingenta tamu. Bi mandi 'yakau tingentau tamu baiye muntumma cawan giɗ ganakasi. A cawanmma digo do lewita lewuta wane ndeneka teɗu bakaye asowai nanna asowai ndanekaye na dagetu ba'anniya da to wance na kwarabi da e na kwaro ileti amu a njarfacin anya ilene amu a njarfacin ya na kasasu berasin zesu amuye na markaye na nina siyata ma "yali in faɗka 'yaliye a baraku ma 'yaliye walankaye tame da a baninai zutau ka albarka bai bai saboka mandi na markaye baraku ma siyata waɗi tika’ekau 'yali a baraku ma ndaru amma na markau tika'eka don tike'yeko eali a dan to bannai 'yan zuta ka albarka aite ku ka sha-raba .To "yan gidaƃiye ka nina ɗakwaro yu mentau kuma tingan tamu to har sai ka nayi cankau ina lewai. canka ina lewai aikum, ɗakwarau tingatakau ko to amma a kwara waɗi ka jire kabaru lawatikaye akata jire ka jire ka ina dace bai domacin kuwa kwarai waɗi cawaka ɗakwarabai ancai aisune lewai giɗ gansu na mala giɗ a katau jira ma ɗakwarta kata ndaru, baranka jiri ma mumu ma cawan bai. A cawan ko baranka kau a ragai ma ina kanadi mandi na ɗofa da barancakau na bacci kuma ci eyi kanadi a boyi sai ci eye kanadi kum sai ki"yu kanadi sai fafta mandi ndage "yu mutau ɗakwaraye to metika baiye, metakaye to <hesitation> amma ba dai babu barka ɗakwarau ka tame da a'a dikau kandalabai ngaƃi to bakkau na rakankau ta kwartuku daga dikau har nankau na camanaku giɗtuku na ɗafa da dumu munnadalau catau a ɗakwarau dici ci ɗafe da na ina bai, to ammi "yakabai to amma ance kice lewai na cautu bazin ka kata ndau ndetu iletu da to, ditafa tan ndalau sai bazimƃi <hesitation> yanɗan ɗakwaraiye tarai belu tarai kunnu da am ai ƃalankau bata wane. To kanasiko to difane ancai giɗ ilekau gamma lewaitumu aisine giɗ ka mizuno bai zugam akata ɗakwata tarai belu tarai kunnu ƃalanko bako "yan ɗakwarta taɗu belu, tarai kunnu ƃalantikasito do dowadi ma sai gamatetika lewai gidi bosu ka gamata ƃalka ayam-ƃalka ayam ndetu caftasu a katika njimala adon sai dai riya insa ma samuntau anka bauta shita a asku. ﻿to ditane ance kice mem mandi 'yakau kenan a tafu ma baimala amma duma cawan mu tungan kamm babanai tumu bara ka mune a ɗakwaro dolai kuma dolai tiko ka ka "yari a boyi ka tame da a'a ɗakwaƃi kadalabai kan ndalabai to akwarabi ka tingedi wambai daga dikau har nankau na rakanaku. ka ngamandi na yarde bai bakkau bareke aɗakwarau ka tame kada na inabai ance dai aise gam ma mayey cawan bakkau dageneka kau na tamutika cacaye ka ngune a don ma bakko ka kali memmandi bakka na tama tikau. Ancefa dagane bazinye ndenekaye sai 'yari akata babi ekanni cacama ssai ngi’ i kanni ido kawai babu ka fatatikakayeshikkenan ka ndayi ka eyi anka sina-sina ko ta tambatsa tikau ka kata ndaru, ayam lewita laz lewita kwarta wane kai <hesitation> lewita kwarto wane ai kum tambaɗtinki. To ance memba 'yaka kenan, dumu dai ancai ki cai memnbanti amma ancai tunda lewai tumui mu lawansunaka a sarata ndala cawan mu ɗuban sara tumu andage nanta ngiza mune, mu ɗiban sara a ba ngizamune. mu ɗiban sara tala burba domacin ku dumu dai lewaitumu a cata wadi 'yakabai. Amma ancai gammu nako lewi na na markama wando ni, na taƃe ka nbula hini da sa miyare bai re to na ina kara sai dai kanadi lemma mende kuma aisine, ɗakwaro amin waɗi amin belu waɗi ma tarai waɗi, tarai belu. ﻿balanetikau ka menko to dolene sai ka eyi kanadi kuma to kakataƃi <hesitation> ditau na wadiba ɗakwarabai sai dai caca ma shirme ye ka naka nga a bo kwartuku dita kata ma in dai caca ma shirme na dagete gidi na ɗakwaro ndalake a ɗakwaro to ndankaye caca ma ɗakwaro ba cacama shirme ne to ance ansine lewai giɗ ka taƃa su lauke na duwoto nani. Ka damuko bakko ka damoko nanko makwobta wadi waɗi tamka maye tame da ai ngabi ai caca mandi tamka a zulawa ma ngabi kuma ai kaza-kaza giɗ ileka na jinta ayammu to <hesitation> <hesitation> ance dai a muntumu ma cawan lewi ndirka kata caca ma babi bai kuma ka dabai menda ma ka mizi ta bai ndire kata caca ma mizitabai sai dai mizi tau ngunɗite waluka a biyi. To babu kuma eka caca a lewima lewi na 'yara kalisebai to ance lemma ancai 'yansuku lemma ma agwagwa dusu na don bassu na baisu, to ancefa munaka ndala lewai totacinkum sai dai Ndage 'yawante mu amma munako tinda lewidai babi na jaga na rakinni a tafu ma jagai naka sa njawasiye wali a kwarta babui naka sa njawa baiye na nda bai. To nala tara ma babi ndai eyi wanabai sai dai babi "yu wanaiye ilene sikau a kwaraye fatansu kun dawa kwarai ka ngabaiye ndetu cir cirka karaiyi ndai bauti meni na sina -sina hini ka kwayinyi. Na ngunɗa in ka za ka gunɗe ciransikau giɗ na dibai in ka kaskau a ngal jai ma ka ngunɗa dai ngaljaiƃi bintansi kau na nzaratuta aiku ma sawa na iluy a asku yauwa